Inkangarka asi nakumo <hesitation> ing 'walakin, yani ingeri tabialinakomo lakin yani bajniena awal jitetanikon gawi khalsa, ukitanikon dawira <hesitation> wida manj owogonkoni inmanj owotani dawara, inijaloikoni kogora, widagon noti inger yani mingalaka daki daki batarikalgi yani inger noti, wilidtangoni ingeri kesikakoni owologo wilidtanga soki <hesitation> jitetana.